له ناریال څخه په پخلی کی د ګټی اخستل په ډیرو ډولونو دی، د مثال په توګه ناریال مونږ په سوپ کی، د ماهی په پخولو کی او په سلاد کی ترې ګټه اخستی شو.